Oli sundoholi gulobum goni gufojiir na jiloob to sundo oli; gulobum gaamé gufojiir, anusaan haamé to gulobum gagu nak oloob mé.